Ekelele igesi loko, nyikiteperi robo ekelele nakwaare, kama tokona nikosi ni egakae sua, nyikiteri iyong itaan ni epurot. Avwaar na eyakar lokuruka, na eyakar ngamoa, ipigae itaan ekelele, kama tokona ayong itaan ni ayei labarabar, lokwas jik ebarabar, nyikisiri iyong ngaju nakolong ipigakinea itoan ekelele, takae labda ijotoori iyong mapema anitoruni itaan anitakae albino, kitoru neni, ipigae ekelele irukoo, tosib irukoo yaani, tosub iyani tolot kibeikini nato na ikani nen, kipiga ekelele kanoni paka tokienyut esi topudut inje labda etoru itaan neni labda nyejok ngakot na eyakisi neni kikomok ingok. Kikomok ingok kitiekenyuni tene ekelele loa ingok dae. kitiekenyuni tani ekelele loa pikipik, eyaa ngapikio ngisautio kila aina, eyeia apikpik ache na arai alait tu alait ingolikini iyong irrr! Eyei apik pik ache na eyakar esaut napei kira iyong esaut anikalonon, toberakin iyong tokieny jik. labda eyei tani ekelele labda loa aidia, kotere ayakar ayong idia kotere ichanete ichani tokoma, eboil nikitojoori iyong ngaju kona ekalou, tonyou kiturak panadol, wadiochichi kiturak panadol ka piriton. Nikitojotori ekolele loa ikoni ngolo ani eringa ekalou, ani eringa ekalou ama iyae tokona losibitar nabo, tobuu ekelele eche ngesi loa ebala tungunanea ikoni kama loa ikoni labda eyei ematanga tokona wache labda diyete nikitojotori aredio ngina na eruunio usipika ngina pu pu pu paka takae ngasain na ejotorere labda ikopo iyong ngaju na ekingaren ani enangai katikatia mam nabo nyepote ngaju kotere kwa sabu aruki ibore nginia torukis paka tani ngalup. Ekelele loche nabo, loa ikoni tokona kama labda ejiyete takae tani ngitunga anikosi kaneni eyei itaan nabe niche nikepigan ekelele nabo nikosi neni na enangea nikata saa saba akwaar nakolong iyanakinea paka asubui kisuwala ekelele kisuwala ngitunga ma itaan tani ejotoor ijofoor takae iyong labda saa tatu ani enangi saa tano kwisha ekelele jik nikitojotoori nikisiiri ngaju, tolomarae akikengo. Poni topupoe astori nakeng aloinje.